Sappo e ɗiɗi, chappanɗe jowi e goo, sappo, sappo e goo, sappo e jeweɗiɗi, sappo e jowi, chappanɗe tati, chappanɗe nayi, shappanɗe jewetati, sappo e nayi, chappande ɗiɗi e goo, chappande ɗiɗi e ɗiɗi.